Keni bërë një punë të shkëlqyer në atë projekt... cilësia dhe përkushtimi që keni treguar janë të dukshme. Jam vërtet i impresionuar nga rezultatet dhe shpresoj që të gjithë të ndiheni krenarë për ftigën që keni bërë.